A ye nafaa soto le kayi, a ye nafaa soto le parisiko karaŋo, ate dulaa te a la, i ye a, aniŋ waati kaarii, i ye a ke noo waati woo waati, i taa noota dulaa woo dulaa doroŋ a beteyaata le. Iniwerisitee karaŋo beteyaata le, hani iniwerisitee faŋo te i yaa, i se a ke noo porobeleemu ti jee. Se komiŋ fanaŋ niŋ i ye, janniŋ i ka futa jee fanaŋ niŋ i ye poresediri i se a loŋ i maŋ taa jee. Mee ka taa iniwerisitee wo beteyaata le.